Misy karazagna legioma tsy dia be mpahafantatra loatra dia tiako atoro amin'olona mba tiany andramana hoe ino nanana ananzy a, karakory sirony a, dia agnatin'izany a broncoli a, dia radis a, dia betiravy, misy koa karazagna voankazo ndraika koa dia sy be mpahafantatra koa izy zany amin'ny tany misy anay akagny ohatra hoe melon-gna dia voaloboka a dia zaty, dia maro sy mahafantatra an'izany.